Mauri namona. Mauri namona, inoho laina na, gini gunana una taim, na nega- nega lalonai, oi tamam bona sinam seh, ehavaram taiminai, idia edia he- hebadina lalonai, idiasena una mauri namona na, ehadibamu. Na mauri namona na lalokauai, ma tauma ta, bema oitaiam bema, <hesitation> maena ura ta o maena, daka, lalo hekwarai ta, unu gabudiai na madi, badurua unabe mauri namona. Bena, tauma ta heitolo, o enoinoi loam, o eni- daika, daka baina gwa, <hesitation> da tauma na, eura dikadika oina idia badurudia, nabe mauri namona. Ma una mauri namona dan onoho laiam neganai, daka, bamom merodia bona emu femli, idia dan ma una mauri namona na baha, diba laidia bana, unana ruma amo- ruma amo una, mauri na, ea- ehahediba laia, ta tamada bona sinada seh. Bena, ina nega maurina dan da eka, deme dika herea. Bana, gau idauidau nao edia, <hesitation> daka tanobada kohudia dakadaka idau, evareai laim, ina- ina itada, daka, kantri lalonai, Na tanohom eda tanobadai emailaim. Benada, tauma eka edara daram edebana baie- baie noho una mauri lalo- mauri namona lalonai, bena, bema gau semaorom neganai da, taunimanim dehegirom da, sibodia eheala henimu. O, inuinu ai, ehepaisi mamasemu, o, gau asi anidiai, <hesitation> daka, helogo asi andia evaram. Bena una, hai mauri namona beda hunukai dama eha kererem. Bena, una daka tanohom lalodiai na mas, daka, na mauri namona na baita, hanaianai baita- baita mauri laia badna, ga- a- namo beh unukam bemaim. Beme ita tauram namo negan no- mauri- tauma baita durudia, <hesitation> baita sisiba henidia, sisiba namodiai so idia na una mauri, dikana enoho laiam gauna na baie rakatania. So na, tanohom hanua lalonai, baita, daka hevaravara heni, basta, tauma, ta basta badu henia. O, basta, basita daka, hereva laia murinai, gau idauida baita gwa ma gabeai ma, problem bevaramu, ma, dama gau asi anidiai ma, siboda ma baita, heita- <hesitation> heita henim ma baita, hebadu henim. Unana mauri kererena. Dainai, Na negai tanohom, mas, daidia, tana baita henari heni, bona una lalokau na man- mas baine mia. Tada noho mauridia, horadia bona lalodiai. Ma, daka, oina, hari nega danu, taunimanima na, eh, oise namo omailaiam gauna, idia s- idia ed- bema idia na asi edia neganai, idiana semoalem. Badu mo unukai, daka, tao tore evaramu, tauma dan eala alamu. Benada una maoro ois- oise omauri laiam naurina na idia dainai na lasi. Dainai unana, mas onohom taem, o laodiai. Mas guriguri, o unu gau unu bamdia na, mas, hanai hanai, dirava imanai na baita atoa beh, itana una mauriai baita noho noho ela bona eda, taemi ekaum horanai. Bena na, taim ekaum neganai, haida namo da itada baita masem lalonai, benada una taunimanima deg o, una taunimanima na ma, mero ta. Ia ma, oidiam, mai kudouna mai lalona, ehedurumu. Ina ma eme mase neganai ma nada ma, tada ma, ma tauma unbandia ma dama, daidia ma una kara unbandia ma, baita noho laim. Dainai, memoro onohomu, emui mauri batodia namonamo, unu daka kara dika o, ga kara asi andia mo, Ma, sibomui badahaka, ba- lalomui na bahato namonamo, ma mauri namodiai baita noho. Dainai, baso daka, baso noha daradara, umui na, lalomui na bato tamona, daka onohom lalodiai. Dainai, daka, na, mauri namona, na, dia daka, t- tavara laia dainai beh. Ina mauri na, mas, baita, noho laia ela hanai hanai. Tauma baita, namo henidia, bona baita, ma baita, lalokau henidia.